Oimetai yaeya mbae misirai yaiyatai misikatai jokope oï vaera, esa mbaeti ye yandepuere yaeya jokua garavi yandepuere ma tenonde yaeya garama yandepuere